Oime guira oikatu yae oguata ɨ iarambo tupi, oimeramo guinoi pato ipo rami, oguata vaera ɨ iarambo, mbaetɨ jee aikua, eri oime aesa, oikatu yaeva reta